Mandeha an-tongotra no tiako kokoa noho ny mihazakazaka satria mandeha an-tongotra dia mahita ny manodidina anao ianao a, tsy sempotra, ary afaka mandeha lavidavitra kokoa ianao amin'iny m- dia an-tongotra ataonao iny.